Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivore, Togo, Senegal, USA, DR Congo, Liberia, Egypt, Mozambique, Sudan, South Sudan, Italy, Russia, Ukraine, Israel, <noise> Swaziland, Switzerland, Japan, Korea, South Korea, Vietnam, Mexico, India, Indonesia, Pakistan, Uzbekistan, Canada, Australia, Comoros, Kenya, Zambia, Gambia.